نعم المشاركة في التصويت مهمة. لأنه التصويت هو وسيلة للمشاركة في إتخاذ القرارات اللي تأثر على حياتنا كمجتمع. لما نختار الأشخاص المناسبين نساعد في تحسين وضع البلد وتوجيه السياسات بالشكل الصحيح. إذا ما شاركنا يمكن تروح الفرصة لتغيير الأمور وتحسين الأمور اللي نحتاجها. كل صوت له قيمة فالمشاركة تكون مسئولية.